He rich'ajiik li atz'yaq he che q'ab', qas he otz rib'aniik, r qas otz rich'ajiik qab'anan rimal xa' kela' otz riliik qakojon qas he saqlo'laaj, qatz'yaq qakojon rimal he che qaq'ab' qach'ajan junaamt rik'in chipaam junjun ch'iich' kiq'awsis wii' qast saq ke'lek, e b'la he qach'aj che qaq'ab' mal otz rikojiik qaxib'on k'o chan qakoj wanwek he xib'on wuxu' k'aj xib'on chiriij xa' kela' qas he saqlo'laaj ke'l li atz'yaq ri qamal, he renejeel q'iij qach'ajan qatz'yaq cha qaq'ab' rimal wural he cha qaq'ab' qach'aj li atz'yaq, qast k'o jun ch'iich' che kik'awsis wii' kich'aj wii' jun atz'yaq he renejeel, qanejeel aj he ixaqiib' che aj k'o chipaam wural pil Tinimet rii' Tujaal che qaq'ab' qach'aj wii qatz'yaq, renejeel q'iij qach'aj qatz'yaq qach'aj qapa't, qach'aj quuq, qach'aj he qasintan he renejeel ch'aja'n kib'anek che qaq'ab' xa' kela' qas saqlo'laaj ke'lek li atz'yaq.